ربط الحذاي اي- يكون من خلال انو اني اخلي الخيط الموجود بلحذاي اي- داخل ال فراغات الموجودة بيه بعدين اربطهم بشدة اي- على شكل كريط و يكون ربط الحذاء جاهز.